عشان تستبدل الليت او المصباح الكهربائي لازم تشيل المصباح نفسه وتخلي يعني ال-البلك ماله تحط فيه المصباح اليديد الي تبي تستبدله فيه وبس